ओभन एक इलेकट्रोनीक उपकरण बा जौन चाही आजकाल बहुत प्रयोग में आयल बा ओकरा अनदर हिटर डालले बा जौन बैज्ञानीक सब रखले बा जौन खाना ओना हीत करेला इलेट्रिक मे जोडके एकारा बहुत हीट चाहेला ओकरा हिट करके खानाओनाधिकाय ला बहुत सजीलोबा ।